Tedi nana no kini no ndanú, un tekino no tenenó, xhinya xhin ta iin duté xhin xhinaté un dakena no te dakada nduan nduan dakada noté, dakado no'ó nduá, nduá dakadano dua dua nakadono tenakini no ndano ná nakino ngua ngua, nakino danó te xhin nama xhin, nduteté nda ndakinono xa dakinená duá.